Odi nchip kepe-wa nsi nchum, nki nchum nsa mi-chip nkera sa obaak ódik sam, abeh kwonom mdowni mbaak ndick bi chip. onon kwa-o-wanim meh oda onon kwa obe onam otum, onan abuagha before nni ye onon odok-odok ka otum otuma okwu odok. obera onang kim abuagha palcawo, nke ndohe mbaak gbeh ok tuma abuagha tuma kwai, otuma abuagha okwu ndoghe nke-ke ekpa onon odok-odok obera anam´m otum before nnighe obaak odik kwam ke emong obera-osa odok nduhi nke ke ekpa mbe nsi-otum otongh abuagh nke ke ekpa, nwa meh dok, isọhm ihap-ohap, si mo nsi chiwi-chidi nrowa agba-agba mah itom ihap-ohap, asi anagh beh atogha abuagh pi didane okpei kwa abuagha ade atuaka abuagha ake ke ekpa odok edie ihap-ohap. Abira awowabin mẹ akpo fa akara a. aa man achomi abira asi dok azuka abgubha a ha ke ekpa idik okawi-okuw arrki sa mando m- ha abgubha pẹ kawi okawi ke ekpa m'piri ko ọhọhum mmi abgubha wa abgubua ahka awa abgubha okka-okawi mda mayina ibinok pawayi kana ka awobh cha mayima ibinokpaabyi okam ọda-a awọbu ada mayinna ibinokpaabyi ọkam ọgimma idik okwa okawi chi ibinokpaabyi oko sa mawobha ma ettem edam mọm madam iyim-oyima nn yann ikiyama m bi ibinokpu aabyi sam kawa cha mayima aka womer mga abgubha ma kẹ ekpa madi k'hawa odu mẹ nnọ di abjubha ahbisi mariyi ekpa e'chọp ka akọawa dọk ettem edaman errm bi okay madia ovobu ma abgubua ako mẹ ekpara mando kwa nabha. nrong bua bi awọ cha mayima aka ejiwa mada ewott ejiwi mando madin ham mẹ ranga mọ oba-ba to mo oguwni mẹ oda obarba nkonna komo oguwni ethem edabhum mẹ bi mavinna nka abyubha ngama mẹ ban bi entawar ntawar bii beẹmi madin mẹ tawar mẹ mtawar ka ghen nyan ka ghan nronga bọ mayinna ibinokpuabyi okọmo okaina odara bọ ohawim abgubha ke ekpa da kam obọk ko ta na ewo doma adimoọ immi soọ ko ọhọhum nda k'anyi oma ndayi eba bipuyit nndok nkop m'bi ibinokpabyi ewo cha maypuna nko ma dowọmọ Maa mada iki nwọwa ma aromi apẹ opiri e echawa nronnang bi ma abyubha nkama pa awo ke ekpa madin mama nbọkiasi bipurit be ntawoda nnronam bọ oka ibinokpabyi otam ọọ ada ka wa cha mayima manda kwa emmi rannag okay awo cha mayima aka chiwa